Kimmähe tulõ jälgida ilma ja kaiaq, et määndsitki eriti suuri tormõ es olnuq just tulõmah. Ja võttaq kimmähe üteh piisavalt <hesitation> süüki, juuki. Ja sis piäsiq kohale küll jõudma.